Col aguacati se pué hazel guacamoli, n'ensalás, tostás, batíus, en sopas frías, tamién enas salsas, i enos rellenus si la mesturas con atún.